Manao anjao moa Ñy toetsy ny ñ'andro a Pakisitan añy: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro torôpikaly, misy koa ñy sibitorôpikaly, <shushes> misy ñy fartsy mafana ro maike, tsy misy ñ'oraa, tsy misy ñy tsiotsioke, mafana ñ'andro, manahakan'izao koa misy ñy faritsy manintse, lafa manintsy ñ'andro manday laneze, tsy zakany ñ'olo añy fa ambany maré ñy nintsindrozy.